مرغان د مختلفو اوازونو په ویستلو سره او یا هم د مختلفو حرکتونو په سرته رسولو سره یو بل پوه کوي چې څه غواړي او څه باید وکړي.